kvöld og velkomin í kiljuna hérna á eftir ætlum við að fjalla um íslensk ævintýri þetta er bók sem Bragi Halldórsson gefur út tveggja binda verk með ævintýrum þetta eru

mestanpart dæmisögur frá miðöldum þetta var alþjóðleg bókmenntagrein og Bragi gefur afar gott sýnishorn af þessari þessari tegund bókmennta

bók eftir Ólaf Pál Jónsson heimspeking þar sem er farið meðal annars inn á bull rökvillur og rugl sem er víst alls staðar í kringum okkur núna

Unni Jökulsdóttur svo eru það bækur og staðir og þar förum við út í Viðey á slóðir Jóns Arasonar Skúla fógeta og við byrjum með þeim Sunnu og Þorgeiri velkomin bók sem ég hef ætlað að fjalla um lengi maður hleypur ekkert á svona bók

rétt fyrir jólin því þetta er stórt og mikið verk leitin að svarta hann rekur þessa sögu frá Noregi og austur til Bjarmalands og svo til Íslands þessa dularfulla landnámsmanns já og leitar fanga mjög víða hann er í

og orðsifjafræði og erfðafræði og öllu mögulegu til þess að raða saman púsluspilum í þessa mynd af Geirmundi

er sýnilegur í textanum mjög hann meira að segja hringir í Geirmund

á einum stað í bókinni og spjallar aðeins við hann líka að fylgjast með glímu hans við þetta ótrúlega efni og hvernig hann er að ná að koma þessu heim og saman en

uppruna Geirmundar heljarskinns sem er fæddur

í rogalandi í Noregi og við vitum

hann er sagður svartur og ljótur strax við fæðingu og Bergsveinn fer alveg á flug með þetta og er búinn að rekja ættir hans til

við Íshafið og gerir það mjög skemmtilega svo fylgjum við honum þangað hann fer í Bjarmalandsför mikla afskaplega spennandi með föður sínum ungur maður er skilinn þar eftir af því að við konungsveldinu átti tvíburabróðir hans Hámundur að taka svo fylgjum við honum auðvitað til Íslands þar sem hann nemur land á mjög stóru svæði úr Breiðafirði og Hornstrandir inni í þessu og allt saman skarð og þar erum við komin með söguna um sem er ekkert ég segi ekki að þeir hafi verið krúttlegir allir en hann er alveg laus við að vera krúttlegur

að veiða rostunga með óvígan her af írskum þrælum það er eiginlega svona kjarninn í þeirri sögu

að Bergsveinn vill meina að hún hafi ekki ekki verið sögð það er engin Íslendingasaga

að hann var svartur og ljótur og þrælarnir fóstruðu hann og allt það en vill hann þá meina að

sé einhvers konar þöggun já hann hann gengur svolítið út frá því maður veit ekki alveg hvort maður fylgir honum alveg eftir í því mér finnst aðal málið vera að það hefur ekki gerst neitt neitt með þessa bók er það að þetta eru fræði ég geri ráð fyrir að það séu einhverjir í akademíunni sem mundu svona frekar fitja upp á nefið gagnvart þessu af því að hann blandar sjálfum sér inn í

eru náttúrulega mjög djarfar það má vel vera að fræðasamfélagið sé ekki alveg með á nótunum eða ekki alveg sammála alls staðar en fyrir leikmann sem les þá er þetta ótrúlega spennandi og skemmtileg

bók og það sem mér fannst honum takast svo ótrúlega

líka að hann gerir

svona færir rök fyrir því að hann sé skilinn eftir þarna sem hann hefur aldrei hitt auðvitað þarna lengst norður í ég vil ekki segja hvar

og svo spyr hann og hvað þýðir það jú það þýðir það að þessi konungssonur frá suðurhluta Noregs þarf núna að fara að borða selspik og drekka heitt

og og hann er innan um fólk og hann talar ekki tungumálið hann gerir þetta svo lifandi og maður tengist einhvern veginn þessum þessum veruleika á allt annan hátt sinn hátt er þetta alþýðleg bók af því hún er mjög læsileg fyrir almenning algjörlega og líka af því hann er að segja þessar tvær sögur hann er að segja söguna af af Geirmundi heljarskinn og söguna af rannsókn sinni á Geirmundi

sem eru báðar bara mjög spennandi og mjög aðgengilegar þetta er þetta er stórskemmtileg bók það er náttúrulega skrýtið

að á síðasta ári eða árið á undan kom út sko

Geirmundi og með formála svona í anda

búinn að lesa þessa bók þá er

það hafi verið bara neðanmálsgrein við þetta nánast sko þessi bók átti náttúrulega að koma út á undan hinni

sko Bergsveinn er sérvitur höfundur allir sem hafa lesið svar við bréfi Helgu og bókina um

sem hann fór alla leið með að nota leturtýpuna úr

og skrifa þennan langa formála með ofboðslega skrýtinni

sem enginn eldri kona í Vesturbæ Reykjavíkur sem að fer að leysa sakamál henni leiðist lífið lífið sitt en henni leiðist ekki mannlífið bókin byrjar á því að hún gengur fram á unga stúlku sem situr á bekk og kemst mjög fljótlega að því að sú stúlka er dauðvona hún er með hníf í brjóstinu hún kallar á lögregluna og það vill svo til að tengdasonur hennar er er mikill rannsóknarlögreglumaður það er farið að rannsaka málið og lengi vel veit enginn hvaðan þessi stúlka er er komin fljótlega kemur samt í ljós að hún er er norsk stúlka sem hafði verið au pair á Íslandi og smám saman fáum við að vita hvernig stóð á því að hún var þarna og og og þessi forsaga hennar á Íslandi hún er komin aftur til Íslands eftir mörg ár þetta er sem sagt stúlkan deyr svo

svo er nefnilega hitt málið svo er svona hliðarmál hún teflir þessum tveimur þetta er alveg sitt hvor þráðurinn í bókinni þar fylgjumst við með fjölskyldu íslensk spænsk ensk fjölskylda einhvern veginn búsett á Englandi íslensk móðir með uppkomna dóttur og kemur hingað til lands með eiginmanni og dóttur því eiginmaðurinn og dóttirin skrifa saman bækur og ætla að taka þátt í alþjóðlegri barnabókmenntahátíð í Norræna húsinu sérstaklega náttúrulega óþægilegur og dularfullur félagsskapur þar

er í gangi eiginlega mjög óþægilegt og órætt fjölskyldumál þar sem maður veit eiginlega aldrei

hvar maður hefur neinn þeirra og það er svona kannski í rauninni sagan sem

frá því að Edda mætti bara einbeita sér að einhverju svona ráðgátu og einhverju óræðu

náttúrulega önnur bókin það ég er alveg sammála því að mér finnst sagan af spænsk íslensku fjölskyldunni og öllu því dálítið dálítið

hroðalega fjölskyldulífi sem þar er lýst

samt vera svona feiti bitinn í bókinni ég verð að segja að maður þarf svolítið að að gangast inn á sögulokin í stóra

það er dálítið svona maður þarf svolítið að pakka efasemdunum í tösku og skilja þær eftir þegar maður byrjar að lesa en ég er alveg til í það fyrir þessa tegund bókmennta já já og Edda er frábær karakter og allt galleríið í kringum hana er

skemmtilegt þakka ykkur fyrir höldum hér áfram með Unni Jökulsdóttur og bók hennar um Mývatn undur Mývatns um fugla flugur fiska og fólk eftir Unni Jökulsdóttur sæl vertu Unnur blessaður ég þú ert að skrifa þessa bók um Mývatn og

svona merkilegt við Mývatn Mývatn er einstakt það vita allir og það er einstakt út út af fuglalífinu og náttúrunni almennt út af öllu lífkerfinu sem þarna er og þessu mikla vistkerfi þarna er ótrúlegt úrval anda til dæmis það eru átján mismunandi tegundir af öndum og svo er svo mikið af þeim og mikið af flugu eins og nafnið gefur til kynna ofan í vatninu leynast alls konar örverur sem hægt er að skoða í smásjá og ég segi frá þessu öllu í bókinni en flugan er ekki bara ein þetta eru heldur til og sést gjarnan í þessum háu

náttúruundur á heimsvísu og síðan bitmýið sem að flestum finnst nú leiðigjarnt sem er niðri við ána undirstaðan undir lífríkinu í vatninu já og Mývetningar verða svo glaðir þegar þeir sjá mýið vegna þess að þeir vita að þá er allt í lagi í lífríkinu en hvers vegna ert þú að skrifa þessa bók ég hef dvalið þarna við Mývatn síðustu tíu árin rúmlega af því að maðurinn minn hann hefur ég hef unnið með honum síðustu tíu árin þannig að ég hef haft aðgang að þessum fróðleik og vísindum sem þarna eru stunduð og er að reyna að koma þeim til skila í bókinni en þú ert sem sagt að túlka með svona alþýðlegum og jafnvel svolítið

en um leið ertu líka að kynnast fólkinu við vatnið já það er voðalega spennandi að tala við

þeir vita svo mikið sjálfir um náttúruna og það er gaman að bera saman það sem þeir eru að hugsa um og það sem þeir komast að og það sem að vísindamennirnir gera og oft eru þetta sömu niðurstöður í reynd en það eru þessar miklu sveiflur í lífríkinu þarna við höfum séð

hnignað silungnum og svo eru miklar sveiflur í

já það hefur náttúrulega verið alveg í gegnum aldirnar

í annála og segi frá því það eru alltaf sveiflur í náttúrunni en svo er ýmis svona utanaðkomandi vá sem hefur steðjað að Mývatni síðustu árin og það eru verksmiðjuframkvæmdir og það er aukin ferðamennska það er svo mikil og óheft ferðamennska þarna að maður veltir fyrir sér hvort þetta svæði beinlínis þoli þennan ágang er í Mývatni þetta er náttúrulega einstaklega viðkvæmt svæði og ég myndi helst vilja sjá það friðað mikið meira ég myndi helst vilja bara sjá fólk tekið þarna inn í hópum undir leiðsögn ég myndi vilja sjá stóru hótelin byggð annars staðar og umferð í kringum vatnið færi bara fram á rafbílum og og þarna eru til dæmis ótal ungar að skjótast yfir veginn alltaf á vorin að komast niður að vatninu á meðan umferðin fer þarna um á níutíu kílómetra hraða þannig að ég hef áhyggjur af Mývatni og svæðinu en þetta er kannski eitthvað sem ætti alveg að vera framkvæmanleg ef við höfum vilja til já þetta gæti orðið skemmtilega vistvænt fallegt módel sem væri til

í heiminum sko myndirnar í bókinni þær eru mjög mjög skemmtilegar og það er Árni maðurinn þinn sem hefur hann er málari og maður maður svona skynjar að hann þekkir þessa fugla mjög vel í vatnslitamyndunum hans ég er voða ánægð að hafa þær í

þær eiga svolítið merkilega sögu líka já það er gömul bresk kona sem heimsótti sveitina um árabil og málaði blómin og flóruna og hún gaf okkur þessar myndir mér fannst gaman að geta notað þær í

alla flóruna hennar út í bók einhvern tímann þú ert náttúrulega ekki nýgræðingur

það er orðið dálítið langt síðan líklega aldarfjórðungur síðan þú skrifaðir siglingu með þáverandi manni þínum um öll heimsins höf og fólk horfði í forundran á þetta ævintýrafólk sem þá var það eru að verða þrjátíu ár síðan fyrsta bókin kom út ég hef svolítið haldið mig við ferðasöguna síðan í þeim bókum sem ég hef skrifað ég hef skrifað bók um Ísland með erlendum ljósmyndurum

var svolítil æfing fyrir þetta ég var svona prófa að skrifa um fræði og náttúruna en á léttan og aðgengilegan hátt og held það bara þakka þér fyrir að koma í þáttinn Unnur takk við skulum skoða íslensk ævintýri

frá miðöldum hvernig kemurðu að þessu verki það var nú eiginlega tilviljun að mér datt í hug að reyna að taka saman þessi ævintýri ég fór að lesa gamla bók sem mér var kær leit eg suður til landa sem Einar Ólafur Sveinsson gaf út nítján hundruð fjörutíu og fjögur með sýnishorni af ýmsum textum frá miðöldum sem höfðu verið þýddir þar á meðal voru nokkur sýnishorn af ævintýrum mér varð fljótt ljóst að þetta var eina

til var með textum af þessu tagi svo mér datt í hug að reyna að safna öllum þessum textum saman á einn stað og gefa þessa texta út þetta eru ekki ævintýri í þeirri merkingu sem við notum um það orð þetta eru ekki Þyrnirós og Hans og Gréta nei eins og við notum orðið ævintýri núna stafar frá þjóðsagnasöfnun á nítjándu öld til dæmis

þetta eru alls ekki sögur á borð við Þyrnirós eða Hans og Grétu eða neitt svoleiðis á latínu

svona úr hversdagslífinu til að halda söfnuðunum

til dæmis munkinn sem gekk út úr klaustrinu einn góðan veðurdag og hafði óskir um það að vita hvernig væri umhorfs í í paradís og honum er veitt innsýn í paradís þannig að hann gengur úti í góðu veðri og er allt í einu staddur í paradís og veit svo ekki af sér og hlustar bara á kvak fugla í paradís og allt er í sóma svo þegar hann skilar sér í klaustrið að því er hann hélt eftir

dagsstund í paradís þá hefur hann bara verið staddur í í sjálfri eilífðinni í þegar hann kemur í klaustrið þá þekkir hann ekki nokkur maður því það voru margar kynslóðir munka búnar að ganga þar í gegn en það finnst svo að lokum nafnið hans einhvers staðar í bók aðrar eru nú öllu svakalegri um það hvað gerist ef menn láta undir höfuð leggjast að iðrast ekki áður en orðið of seint þá þurfa menn að gjalda þess dálítið grimmilega hann er sem sagt lykilmaður í þessu hann er það hann fer að taka

saman svona dæmisögur til þess að vara menn við refilstigum syndanna og hvað menn eigi að gera sækja kirkju iðrast sem sagt fara undir

nótt og til Persíu og Indlands

segir slíkar sögur leiðarvísi lærðra manna um lífið og fjallar náttúrulega um það hvernig maður á að ganga hinn mjóa veg og hvað gerist ef maður fer út af honum þetta verður

gríðarlega vinsælt samtímamaður Ara fróða þeir eru nánast jafnaldrar við vitum ekki nákvæmlega hvenær Disciplina Clericalis er þýdd en ég get mér til að það sé þegar á á tólftu öld eða snemma á þrettándu öld þó handritin sem geyma þetta séu miklu yngri það sem vekur náttúrulega

mína er í raun og veru hvað þessir munkar eru vel að sér í

og hingað berast greinilega söfn sem eru þýdd eða

úr latínu sé hvað drýgstur en þetta eru miklir lærdómsmenn og þeir eru í feikilega miklum tengslum við evrópska menningarstrauma já mjög svo mjög svo einkum og sér í lagi eftir að að að Ísland lendir undir

Þrándheimi ellefu hundruð fimmtíu og þrjú þá opnast sýnin inn í evrópskan menningarheim í gegnum Noreg en áður höfðu menn náttúrulega farið og leitað sér menntunar víða um lönd nefni bara Þorlák helga sem menntaðist í Englandi nú eða þá Sæmund fróða sem var í Svartaskóla hvar svo sem hann nú er það er önnur saga en eftir miðja tólftu öld þá liggja straumarnir held ég í gegnum gegnum Noreg þú vinnur þetta upp úr ýmsum handritum já ég vann nú aðallega með þrjú handrit eitt þeirra er í Kaupmannahöfn og ég vann bara með ljósmyndir af því hér annað er í Stokkhólmi og það er frá því um sautján hundruð

er eina handritið sem er varðveitt hér á Íslandi og nefnist

og í því eru um tuttugu sögur það er skrifað um fimmtán hundruð bækurnar eru mjög skemmtilega myndskreyttar og það er dóttir þín Hrefna sem er já ég var svo heppinn að þurfa ekki að leita langt því að hún er lærður myndlistarmaður lærði

í Bretlandi og síðan barnabókagerð í Cambridge

náttúrulega sérlega ánægjulegt að vinna þetta með dóttur minni þannig náttúrulega þvingaði ég hana til að lesa þetta það er gjarnan hægt að nota þá aðferð á hana að gefa út einhverjar bækur og fá hana til að myndskreyta sannfæring og sannfæring og rök er bók eftir Ólaf Pál Jónsson prófessor í heimspeki þetta er bók um rökfræði sem er gömul vísindi gömul grein heimspekinnar en þú spyrð meðal annars og talar um það hversu lítils sannleikurinn má sín þegar rakalaust bull tekur yfir og við erum

upplifa þetta í heiminum í dag alls staðar á samskiptamiðlunum í

pólitíkinni að það er rakalaust bull sem tekur yfir og við eigum afskaplega erfitt með að það er alveg rétt við erum hálf

og kannski kannski ætti heimspekingurinn bara að pakka saman og fara í frí þegar svona er komið rökfræðin það virðist bara búið að úthýsa henni en en alla vega frekar en að pakka saman og fara í frí þá er hérna smá tilraun til að andæfa bullinu hvað

orðræðu sem einkennist af bulli og og svona staðhæfingum sem eru samt engar staðhæfingar en það er náttúrulega dálítið einkenni á staðhæfingum að þú bara reynir að endurtaka þær nógu oft og hamra á þeim þangað til að

og við verðum samdauna og hættum að spyrja okkur spurninga og við tökum hlutunum sem en þess vegna er nú kannski mikilvægt aðeins að staldra við og það er nú ein lexían aldagömul frá Sókratesi það er bara að staldra aðeins við og spyrja hvað meinarðu með þessu af hverju segirðu

þetta og og spyrja svona af af hreinskilni það er ekki nóg að spyrja þú verður að spyrja af ákveðinni hreinskilni þannig að þetta er líka svona spurning um um ákveðið viðhorf og ákveðnar stellingar sem maður setur sig í en ef menn ljúga þá er hægt að mæta því það er miklu auðveldara að mæta kannski lyginni en bullinu eins og þú segir í bókinni

ég nú reyni að ljúga einhverri einhverri bölvaðri vitleysu að þér

og þú bara getur þá væntanlega rekið mig á gat þú kemur með eitthvað

en ef ég bara bulla þá hef ég ekki staðhæft neitt þú getur aldrei komið með gagndæmi því gerir ráð fyrir því að það hafi eitthvað bitastætt verið sagt þannig að ef ég bara bulla

búinn að slá vopnin úr höndum þér þú grípur alltaf í tómt þú rekur líka þarna í bókinni sko villur rökvillur

þetta er mjög upplýsandi fjalla um það sem venjulega er kallað rökvillur fyrst tala ég

villur sem maður getur gert bara sjálfur þegar maður er að reyna að hugsa eitthvað eitthvað skynsamlegt og maður dregur vitlausa ályktun og eitthvað svoleiðis og það sem kannski einkennir svoleiðis villur er að ef manni er bent á villuna þá væntanlega er maður bara þakklátur

svona viturlega en ekki

heimskulega en svo eru líka

það eru villur sem maður gerir í samræðu við aðra til dæmis

en þetta eru villur sem

út um allt til dæmis á internetinu já þetta er út um allt

kallað

á ensku og og smjörklípan og svo framvegis og benda á eitthvað annað böl sko þú gagnrýnir mig fyrir eitthvað sem er sem er kannski alveg fullkomlega réttmæt gagnrýni

frekar en að svara því þá bara

á eitthvað annað sem er málinu óviðkomandi en svo er annað

sem eru annmarkar á skoðanamyndun og þar ertu að nefna hluti eins og

trygglyndi og nesjamennsku já þetta er svona þriðji flokkurinn stundum myndum við okkur skoðanir sem maður myndi segja með svona gölluðum hætti maður bara gengur í lið með einhverjum og tekur upp upp skoðanir hópsins án þess að að velta því sérstaklega fyrir sér það er dæmi um

hefur það fyrir satt sem maður þekkti úr sínum túnfæti

er afskaplega hollt að lesa þetta

og maður spyr sig og sérstaklega eins og ég segi af því við lifum í þessum upplýsingaflóði núna en maður spyr sig er eitthvað sérstaklega vont í umræðunni á Íslandi er hún eitthvað verri en annars staðar sko ég veit ekkert hvort hún er endilega verri en annars staðar og auðvitað eitt og það er kafli þar sem ég fjalla svolítið

akkúrat um þessa ólíku samræðu

við erum góð í sumu við erum góð í að segja sögur til dæmis

það eru margar skemmtilegar sögur sagðar á hverjum degi nei við snúum okkur frekar að kappræðunni og svona reynum að eiga síðasta orðið og okkur er oft óþægilega illa við að læra af öðrum við viljum eiga síðasta orðið gjarnan en þú

við þurfum bara meiri auðmýkt já ég held að það sé kannski sko lykillinn í rökræðunni

tala nú ekki um ef við erum ósammála um eitthvað og ef ég nú nálgast rökræðuna staðráðinn í því að eiga síðasta orðið þá væntanlega er ég staðráðinn í því að læra ekki af þér ég vil ekki að þín rök eða það sem þú hefur að segja einhvern veginn breyti minni skoðun ég kom með mína skoðun

kom með hana til að verja hana og ég held henni til streitu og ég ætla sko ekki að láta þig trufla það

því ég kem fram sem manneskja sem er ófær um að læra neitt en ég segi aðeins meiri auðmýkt ókei við mætumst hérna og við erum ósammála og af hverju ekki

tapa ekkert á að skipta um skoðun eða sjá að ég hef rangt fyrir mér í einhverju efni nei ég hef allt að græða

og það er kannski það sem fylgir auðmýktinni það er þessi hugmynd um að um að með því að læra af öðrum þá hefur maður auðvitað allt að græða og það er þannig sem maður kemur fram sem skynsemisvera ekki sem einhver þvergirðingur þetta er eitthvað sem menn gætu kannski hugsað um þegar þeir eru að deila líka ekki bara í sjónvarpi í umræðuþáttum

heldur bara til dæmis á Facebook þar sem fólk er að er að karpa um alls konar hluti daginn út og daginn inn já það er ekkert voðalega mikil auðmýkt á Facebook eða í

þetta er bókin þín sannfæring og og rök afskaplega gagnlegt rit held ég og sérstaklega á þessum tímum sem við lifum en við ætlum að fara út í Viðey og þar erum við á slóðum eins og sagði áðan Skúla Skúla Magnússonar Jóns Arasonar og og svo óvæntur maður það er í Viðey var á kaþólskum tíma klaustur voldugt og ríkt eyjan verður miðdepill átaka á

burt Diðrik var síðar drepinn í Skálholti þá var hann á leiðinni að ræna fleiri klaustur Jón Arason náði undir sig Viðey fimmtán hundruð og fimmtíu og rak á brott danska

og lét endurreisa klaustrið Jón var skáld gott oft nokkuð meinhæðinn og orti

herför sína víkur hann sér í

víða trú ég hann

hinn gamli við danska var hann djarfur og hraustur dreifði þeim á með brauki og bramli en endurreisnin stóð ekki lengi því sama ár var Jón handtekinn og hálshöggvinn ásamt sonum sínum þar með var úti um

á Íslandi í mörghundruð ár öxin og jörðin geyma þá best var sagt um þá og varð titill frábærrar skáldsögu eftir Ólaf Gunnarsson sem hér stendur er elsta hús Reykjavíkur og elsta steinhús á Íslandi það var byggt fyrir Skúla Magnússon landfógeta á árunum sautján hundruð fimmtíu og þrjú til fimmtíu og fimm arkitektinn var hann teiknaði líka í Kaupmannahöfn húsið er að sönnu mjög danskt og þótti óhemju glæsilegt á íslenskan mælikvarða við getum gert okkur í hugarlund hvernig var að horfa úr

upp af landi yfir í hið upplýsta steinhús úti í eyjunni menn héldu sig höfðinglega hér í Viðey miklar veislur voru haldnar hérna á tíma Ólafs Stephensens stiftamtmanns fræg er frásögnin af mikilli veislu sem Jörundi var boðið í þar var á boðstólum stór skál með súpu úr

rauðvíni og rúsínum tveir heilir laxar með smjöri skál af með rjómasósu hálfur sauður og vöfflur á stærð við bók í átta blaða broti mikið af víni með kaffi og stór skál af

Ólafur amtmaður tók ekki annað í mál en menn kláruðu matinn sinn ætt Ólafs Stephensen urðu voldugasta ætt á Íslandi og höfðu aðsetur

hérna í eynni Skúli Magnússon er sagður hafa búið hérna uppi á hjá Ólafi Stephensen eftir að hann tapaði öllu minnisvarðar um Skúla risu síðar en hann er grafinn hér undir altarinu í kirkjunni í Viðey sem hann lét reisa Páll Líndal segir frá því

heimildir fyrir því að einn Reykvíkingur verið við útför Skúla þessa manns sem nefndur hefur verið faðir Reykjavíkur þetta er kallað af öllum almenningi höllin eina höllin á Íslandi og það er ekki að furða þegar leið að lokum embættistíma Skúla að Ólafur Stephensen sem þá var æðsti valdamaður á

á Íslandi stiftamtmaður eða að taka við því embætti að hann girnist þennan stað miklu frekar en Bessastaði sem voru komnir í ákveðna niðurníðslu hann slysalegt hvernig samskipti þeirra Skúla urðu því að Skúli verður ber að sjóðþurrð landssjóði sem hann hafði hér með höndum og honum er refsað fyrir það

sviptur embætti Ólafur stendur fyrir því eignir hans eru allar seldar þar á meðal glæsilegasta bókasafn á Íslandi það er selt á vegum Ólafs á uppboði í Kaupmannahöfn sonur Ólafs var

einráður en vildi kenna Íslendingum erlenda siði og

gaf meðal annars út

og prentað hér í Viðey fræg bók sem Magnús ritaði er einfalt

fyrir heldri manna húsfreyjur bókin var reyndar gefin út undir nafni Mörtu Maríu Stephensen sem var mágkona Magnúsar en haft er fyrir satt að Magnús sjálfur hafi skrifað þessa fyrstu matreiðslubók á Íslandi í kirkjugarðinum í Viðey hvíla Gunnar Gunnarsson rithöfundur og kona hans

Gunnar dáði Jón Arason mjög og sagt er að hann hafi valið staðinn vegna þess að Jón Arason sjálfur vígði garðinn

nú í Viðey en það er nokkuð nýtilkomið og kannski þarf þessi eyja ekki að vera mannauð hér var í upphafi tuttugustu aldar mikil starfsemi á vegum svokallaðs það reis þorp hérna í austurhluta eyjarinnar sem kallaðist

bryggjum og

fjöldi fólks hafði búsetu hér í eyjunni en svo fjaraði undan starfseminni á kreppuárunum og þorpið fór í eyði nítján hundruð fjörutíu og þrjú þetta eru rústir einar nema gamla skólahúsið þar bjó

reyndar um tíma skáldið Steinn Steinarr og er sagt að honum hafi ekki alltaf verið vært fyrir

kom til Íslands nítján hundruð þrjátíu og þrjú að skoða á leiðinni yfir Atlantshafið

Viðey í

hér er reyndar ákveðinn

komi aftur til Íslands nítján hundruð fjörutíu og eitt þá nýkjörinn forseti Bandaríkjanna til að undirrita

en hann var hallur undir nasista og í nöp við gyðinga það eru kannski ekki allir sem átta sig á því að þarna er eyðibyggðin í sjálfir höfuðborg Íslands gaman að taka bátinn þarna út og og rölta um í Viðey þetta er búið hjá okkur í kvöld takk fyrir að horfa